<hesitation> که زه د پیانو او ګیتار د غږولو تر منځ یو انتخاب ولرم نو زه به پیانو انتخاب کړم. دا ځکه چې پیانو غږول ماته اسانه دي او پیانو یوازې دا کار غواړي چې هغه باید وغږول شي. خو ګیتار بیا یو څه سخت دی. هغه باید ټينګ په لاسونو کې ونیول شي او بیا وغږول شي. خو د غږ په منځ کې یې بیا زه توپير نشم کولای، ماته پیانو او ګیتار دواړه، د دواړو اوریدل خوند راکوي.